Io zane fa naho io zane misy fa- sakafo fa tsy- tiako ho hay fa tsy haiko. Ohatsy hoe na ataoko ho misakafo amin'ny restaurant zao dia efa tsy hain-tegna anie io fa ny antegna dia efa nahandro tsotra gasy, tsotra tsotsotra. Fa lafa misy menaka avao dia efa zay, vôtabia dia efa zay. Fa te hianatsy tena hoe handeha restaurant agne mba hianara mba hampitombo fana-fahaiza-fahaizagne.